dabbaji ɗi e tawa kan buri wodude dabbaji fu. Anndan e tawa e nder dabbaji goduɗe, annal goduɗe famu kan woni mbaɗi a tawa nder fa hande gemu e tawa nder, nyiwa e tawa nder, e nder liɗɗi e wodi lingu bi'etengu dolphin e ngotawa nder ɗinɗon dabbaje ɗi tawa dabbaji ngoduɗi fa mo sanne. e tawa e majji bilgare e ytawa nder, ngoccare e tawa nder, bo hande e nde majji moshu e tawa nder. dabbaji latiɗi e famu e ɗu ɗuɗi sanne amma ɗi ɗo keɓuɗen innoygo.